Tre ure dë temp liber i paserìu ën l'ort e parei vun gavé ën po d'erba e vun a gavé via le piante che a servu pa pi e cuindi a sun gia pasà e pöi dopu preparu l'ort gia për sta primavera e vardu le piante ch'a servu për l'invern